<noise> nda, nuy, ranju, kiñiuy, kik'iay, teliya, teliñujuñ, ndantsajau, ndatsajau nda, seskai, seekai nda, seskai nuy, seskai ranju, seskai kiñiuy, <noise> seskai kik'iay, seskai teliya, seskai teliñujuñ, seskai ndantsajau, seskai ndatsajau nda, nda lien, nda lien nda, nda lien nuy, nda lien ranju, nda lien kiñiuy, nda lien kik'iay, nda lien. <noise>